Igny moa zany tanjona <hesitation> tanora ankehitsiny am'zao fotoana zao zany maromaro karazany e. Misy gny sasany atao hoe stily, tatatataha izao iaby, misy koa atao hoe hagnasià vola. Marobe zany tsy voatery hoe afaka atao aby zany zay raha atsofoka ao fa mana gny spécialités manokany ho azy zany le paosy jeans asià vola ohatsy, asià telefaony, na koa ny sasany atao hoe stilistily avao, zay gny ilavany azy.